Piyoz va sarimsoqni uzoq muddat saqlash uchun uni havo yaxshi aylanadigan <hesitation> salqin va quruq joyda saqlash kerak <hesitation> va undan tashqari plastik paketlardan foydalanmagan yaxshi.